Gny e tranombakoky e, da natao hitahiry, haneho ary hampianatsy ny olo momba ny zavatry na ny asa-tana manan-daja ara-kolotsay sy ara-tantara. Miatana anajara toera lehibe amy fitazoma ny lova koa i io.